Taneno ni tandemalama ummeng meeke momiako talitali pango. Teng teketai lamanolike simalala uwani malawai hauskuk ko wemalala uwani malawai, uwani malala ule teng waumalila ule niiladu waike sukuluko welowainang ni kasino loida wemalawai, kasino memalala teng teketai ule kosii malakolo osino lumalala ule, osino lumalala napo undo go meai, ndo go meainoketa peekauka okopo hauskuk ko nala undo goi luupangolo osino pawango momalala teng napo uwani malawai mudekina nawete nala ledi amana teketai momalala ule uwani malala ule, uwani kame malala ule wau malila ule teng aasiko melia mema lana napo memalala ummeng luu malawai, luu malala teng pawango muu buainang teng napo aasi malila ule, aasimaliai, aasmalilio paabuai teng napo peekala mokala uwaka gawotawabai.